Ël me pais ch'al e l'Italia al e ün pais ch'al a vaire d'mar divers e cuindi secund mi a i saran almenu duzent tipu d'pes ënt ël mar perché da 'na part a ie ël Tirreno e dall'altra a ie l'Adriatico ch'a sun propi diversi e cuindi secund mi a i sun dë specie difrente tra ün e l'aut